Ny isa efatsy da midika ho fanangana raha na fanorena fanorena ndraha la gnatsaiko ao voalohany lafa mieritseritsy ny isa efatsy iaho o da ahay efatsy mianadahy isa nay efatsy zany